<hesitation> مهم جدا ان الانسان يركز على سعادته الشخصية اكيد. ومهم جدا انه هو يساههم في المجتمع ولكن ايه الأهم ؟ ان الانسان ميجيش على نفسه. ايييه بالمساهمة في المجتمع الانسان يقدر يحقق السعادة الشخصية لنفسه داي، انا كانسانة لما نساعد في المجتمع ونساهم في تطور المجتمع ونكون انسانة مؤثرة في مجتمعي داا هيعيد عليا بالسعادة الشحصية.. فالبتالي انا لما نحب الخير لغيري ونوفر الخير لغيري ونساعده على حب الخير دا انا بالنسبة دي قمة السعادة الشخصية.